<hesitation> Ny kolonsaina mampiavaka any Italia ah, <hesitation> zareo malaza anatina fagnanaovana sary, karaha ny ary i Leonard de Vinci zao ah <hesitation> malaza agnatin'izany, de akeo koa fagnamboaragna paty, fantansika jiaby angamba fa Italia zany tegna manjakan'ny paty ah, de akeo ko nefany ah resaka pizza.